бәлкім биік талдан бәлкім жұлдыздардан
бізге қарап күлімдейсің жанасың
қасиетің бойда өсиетің ойда
жүрсем де мен қайда сен жанымда мәңгі боласың
жан әкемдей данышпан өр тұлғаның
ұқсасам деп мінезің ер тұрладым
сағынышты ішімнен шығара алмай
құшақтаймын әкемнің ертұрманын
өмір сынақ өмір дода көкпар
қорықпаймын қолымда әкем берген от бар
әке сенің жолыңмен жүріп келемін
сан дауылға қас қайып тұрып келемін
атұстарым менің деп мақтанушы едің
сан сәйгүлік мінекей мініп келемін
бәлкім биік талдан бәлкім жұлдыздардан
бізге қарап күлімдейсең жанасың
қасиетің бойда өсиетің ойда
жүрсем де мен қайда сен жанымда мәңгі боласың
өмір сынақ өмір дода көкпар
қорықпаймын қолымда әкем берген от бар
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
таңғы шоу
барша қазақ еліне тағы да қайырлы таң дейміз бүгінгі күндеріңіз тек жақсы жаңалықтарға толы болсын
ал енді дәл қазір біз жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды қонағымызбен бірге жалғастыратын боламыз
жаңалықтар
студияда жаңалықтармен жандос сейдаллин
солтүстік қазақстанда қаржы жымқырған шенеунік пен оның әйелі ұсталды
солтүстік қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл қызметі облысты қаржы басқармасы жетекшісінің орынбасары тарапынан бюджет ақшасын ұрлау фактісін әшкереледі
ол өзінің әйелімен бірге заңсыз келісіммен жер телімдерін шығару үшін құрылыс жобалары туралы жалған келісімшарттарға қол қойып отырған
олар жетпіс миллион теңгені қолма қол ақшаға айналдырып оның бір бөлігіне аса қымбат жол талғамайтын автокөлік сатып алған
орташа шығын сексен үш миллион теңгені құрап отыр
нұр сұлтандағы ұшақ апатына қарасты жаңа деректер пайда болды
тудэй кизет таратқан ақпаратқа сүйінсек апатқа ұшыраған ан екі ұшағының ішінде болған екінші адам көз жұмды
осылайша қайғылы оқиғада екі адам құрбан болды ол теміржол ауруханасында жатып қайтыс болған
естеріңізге салайық бұған дейін ан екі ұшағы ақмола облысы целинаград ауданында құлағаны жайлы хабарлаған едік
әуе кемесінің командирі оқиға орнында қаза тапса екінші ұшқыш пен техник емдеу мекемесіне жеткізілді
апаттың себебі анықталып жатыр комиссия құрылды қылмыстық іс қозғалып тергеу жүргізілуде
қазақстан енді жанармай экспорттайтын болады
бұл туралы энергетика министрі қанат бозымбаев айтты деп хабарлайды жиырма төрт кизет хабар
қазақстанның министрінің айтуынша жаз басталғалы дизель отыны біршама арзандап литрі жүз тоқсан бір теңгеге сатылуда
осы айдан бастап европалық экономикалық еуразиялық экономикалық одағы арқылы бензин экспортына жол ашылады
жақын күндері қазақстандық жанармайдың алғашқы партиясын алыс шетелге жіберу жоспарланып отыр деді министр
шетелге шығарылатын аи тоқсан екі маркалы бензин алпыс пен жетпіс мың тонна болса
аи тоқсан бестің көлемі бастапқыда он он бес мың тонна шамасында болады деп күтілуде
сонымен қатар отандық мұнай мен мұнай өнімдерін еуразиялық экономикалық одақ аясындағы серіктестіріміз белорусь пен қырғызстан сатып алуға ниет білдіруде
маусымның соңында елордада он бесінші халықаралық еуразия кинофестивалі өтеді биылғы форумның бағдарламасынан аса өзгерістер орын алмаған
оның мақсаты да әдеттегідей шығыс пен батыс арасында киномотографиялық серіктестік орнату
кинофестивальдің негізгі байқауына қытай франция ресей македония италия филиппин израиль украина мен автралия режиссерларының картиналары қатысады
ал қысқа метрлі фильмдер байқауына тәжікстан оңтүстік корея белорусь иран өзбекстан мен жапония және тағы да басқа елдер келмек
айта кетейік киношара маусымның отызы басталып алтыншы шілде аралығында өтеді
батырхан шөкеновтің жаңа альбомы жарыққа шықпақ
жиырма сегізінші маусымнан сатылымға шығатын күз атты жинаққа батырдың он бір дискілерінен алынған шығармалары еніп отыр
сыйлық баспа шектеулі тиражбен шыққанымен сол күні ақ альбом бүкіл цифрлі музыкалық платформаларда пайда болады
әзірге осы келесі жаңалықтар легін бір сағаттан кейін тыңдаңыздар жұлдыз фм қосулы болсын
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз бір градус ыстық нұр сұлтанда ауа температурасы плюс жиырма алты күн бұлтты
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
қара бір жаңбыр борады ау ала бір жауған қар анау
тау жақта бір от жанады ау аулақтап бәрі барады ау
алдағы өмір алданыш көретін қызық шамалы ау
қара адыр малсыз бел анау қарайған жансыз далам ау
күңіреніп қобыз шаламын ау қурайлар сыңғыр қағады ма ау
жотада жатқан жолменен жаяулап кеткім келеді ау
күйзелдің неге күз кеуде естіліп еміс күйі жай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
қалжырап жатыр қара күз балбырап жатыр даламыз
саудырап сабын сары аңыз маужырап жатыр санамыз
үмітпен келіп дүниеге ей күдікпен кетіп барамыз
жайымды ұғар ел қайда қайғымды сұрар ер қайда
жайымды ұқса жалпы дос жанымда ай біреу қалмайды ма
жалпының арзан бақытын жазбаған біздің маңдайға
күйзелдің неге күз кеуде естіліп еміс күйі жай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
күйзелдің неге күз кеуде естіліп еміс күйі жай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
мың есе зорлар бізден де ей мұңайып өткен дүние ай
таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз саят медеуов ағамыз бүгін бізде қонақта жалғастырайық
айтпақшы ыыы жақсы жаңалық мхм алматыда ыыы денис тенге ескерткіш ашылды иә
білеміз әрине құрманғазы және бәйсейітов көшелерінің қиылысында ы орнатылды
мен енді бара алмадым алдында ашылуына бірақ бұйырса барып қайтатын шығармыз иә ақбибі
алматыдағы төлебаев көшесіндегі виктор цой мүсінінің авторы ы санкт петербургтен келген матвей макушкин деген ыыы жігіт сол жасаған мүсін мхм
жиырмасыншы шілдеде июльде яғни мхм алматы арена спорт кешенінде денис тенді еске алуға арналға мұз шоу өтеді
шоуға атақты мәнерлеп сырнағаушылар жаттықтырушылар мен денистің достары қатысады екен
ассалаумағалейкум жәке сәке қалайсыздар амансыздар ма алғашқы табыс та алғашқы махаббат сияқты ғой дейді саятжан байқамай қаласың дейді
жалпы әр нәрсенің ең алғашқысы байқалмайды ә дейді
не деген күшті екен
қадырын білмейтін шығармыз
меннен сұрақ дейді менімен қашан дуэт айтады екен
кім шолпан
білмеймін жалпы дуэт айту алдағы уақытта ойда бар ма
ы енді жоқ деп айтуға болмайтын шығар
жақсы ән келіп қалып жатса дауысқа келіватса көңілден шығып
болады кейде бір аяқ асты
ғашық болып қаласың бір әндерге мхм мхм сондай болып жатса неге орындамасқа
бірақ енді ұсыныстар қазіргі таңда түсіп жатқан жоқ қой сізге иә жоқ бар ұсыныстар бар дуэтке бірақ әлі соған көңіл бөле алмай жүрмін
мхм жас қыздармен неге дуэт айтпайсыз
жоқ ән жақсы болып ыыы егер де сәті келіп жатса айтамын
енді қазір осы күнде жарыққа шыққан ы қандай дуэттер бар кімдермен мысалы айгүл қосановамен бар иә
иә ол енді жас қыздар емес қой

жалпы ол екеуі биші ғой
бір і қалжыңдаймын кейде жаңа сахнада бір әнші екі биші болып шығамыз деп
сіз әнші олар екеуі биші иә
гүлнара деген бір қызбен орындаушымен тағы да дуэтіңіз бар екен
жоқ ол динара деген есімді айтып қалды ол дуэтке түк қатысы жоқ қой деймін динара деген кім
иә кім ол кім кім ой ол негізі актриса қыз
иә ы айта береді ғой әнге абай айтады ғой өнерге әркімнің ақ бар таласы деп
ааа біреулер ренжіп жатады ол пәленше ғой ол неге ән айтады деп мен ойлаймын егер ән айта алса шын дауысы келсе мейлі ол
мен айтсам да болады ма сізбен
неге болмайды егер де дауысы жақсы болса ы слухы мықты болса әнге деген қабілеті мықты болса
неге айтпасқа міндетті түрде әнші деген мен ойлаймын
ондай қатып қалған не жоқ қағида жоқ қағида жоқ жақсы
ал ы саят аға өзіңіздің бір ұялған кезіңіз есіңізде ме кәдімгідей бір қызарып қоярға жер ұялып
қалай болды енді деп уайымдаған кезіңіз
жоқ ондайлық бір қатты ұялатындай бір і не болған жоқ бірақ бір сөзден жеңілген кездерім болды
кімнен қызық болды көлікке бүйтіп бір і не деген шықты ғой ііі дөңгелекке жел айдайды бірақ ы азот дейді ме азот
азот айдап қойсаң дөңгелек керемет болады ой жеңіл жүреді машина деп
сосын барып жел айдаттым жаңағы азот айдатып болғаннан кейін
сол жердегі жігіттен мен сұрадым бауырым енді жарайды сен құйып бердің сен азот айдағаныңды жел айдап бергеніңді білемін мен
рас қой білмейсің сөйтсем жаңағы оның айтқан сөзі ғой бал аштырып көресіз ғой деп
сол кезде сөз таппай қалдым
әдемі айтты да шынымен де оны бәрібір біле алмайсың да мхм бал аштырмай
ы оппа динара туралы толығырақ айтсын дейді
і жақсы қазір бір үзіліс жасап алайық одан кейін айтамыз саят медеуов ағамыз қонақта
эфирде таңғы шоу
көктемді қондырып қанатына құс қайтып оралды алматыма
ән толды аспанға құс қонды жас талға бақыт келіп қол алғандай
құстарды мен тостым айғайлап ән қостым арманым оралғандай
қуандым жарқылдап мәз болдым ән тыңдап құшақтап арманымды
құстарды мен тостым айғайлап ән қостым арманым оралғандай
қуандым жарқылдап мәз болдым ән тыңдап құшақтап арманымды
оянған армандай жаз таңында келеді құс қайтып аспанымда
аспаным ашылды ән маржан шашылды шаттық бар жас жанымда
оралды арманым оралды көктемім қол алды достарым да
сағыныш сәлемі құс қайтып келеді ән салып туған жерге
оралды арманым оралды көктемім қол алды достарым да
сағыныш сәлемі құс қайтып келеді ән салып туған жерге
келеді аспанда құстар қайтып сағыныш арманын ән қылып айтып
алатау қабылда орашы сағымға бақыт деп маған келген
саған келіп қонатын сипашы қанатын көктемгі майда желмен
көліңде ойнасын бақытын тойласын келді ғой туған жерге
саған келіп қонатын сипашы қанатын көктемгі майда желмен
көліңде ойнасын бақытын тойласын келді ғой туған жерге
көліңде ойнасын бақытын тойласын келді ғой туған жерге
құс қайтты алматыма
жұлдыз фм
жұлдыз фм де таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында және инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз саят медеуов ағамыз бүгін бізде қонақта
әзіл мэн бағдарламасында сәкең күшті ойнады дейді
жәкең оңайшылықпен шаршамайды ғой дейді наргиз
нағыз қазақтың сұлтаны үнемі бір қалыпты жүреді саят медеуов ағамыз өте қарапайым дейді әндерін сүйіп тыңдаймыз дейді ммм рахмет
саят аға салмақтылықтың белгісі красавчик ағам дейді
мхм енді саят аға өзіңіздің і жеке айналысып жүрген бір кәсібіңіз бар ма осы әншіліктен бөлек
бір арнайы бір ііі кәсіп жоқ бірақ арманда жүр сол бір арнайы бір кәсіппен айналыссам өйткені
неше түрлі ой келіп келеді бірақ соны бір іске асыра алмай жатырмын бірақ бір кәсіппен айналысып бір
біреуге бір пайдам тиетіндей бір кәсіп болса екен көмекке жарайтындай
ііі бір сондай бір неге жетсем екен деп өзім армандаймын мен
қандай идеялар бар қазіргі кезде қазіргі таңда енді осымен айналыссам мүмкін бір жетістікке жетемін дейтіндей
айналысайын десем барлық бәрі бар да мхм
маған дейін бәрі айналысып қойыпты
иә анау ән жазайын десем сөз жазайын десем мұқағали жазып қойыпты деп біреу айтқандай
көп нәрсені армандайсың бірақ барлығы бар да қазір соны ой жетпейатыр
ол оқымағандікі ғой
саят аға енді қызық болсын дейді инстаграмда ыыы байқау жарияласаңыз дейді
сіздің әндеріңізге кавер айтып салу дейді
ыыы сосын жеңген адам сізбен дуэт айтса қалай былай идея ұнайды ма дейді
болады ғой жасауға болады ғой бірақ енді соны
жалғызсыз ба жалғызсыз ба дегенде продюсеріңіз бар ма а жоқ ештеңе
неге сондай бір адам алмайсыз ба жаңағы идеялар жаңа сізге сіздің ы бүгін қайда баратыныңызды ертең не істейтініңізді бәрін жоспарлап отыратын
сіздің бүгін не істейтініңізді дейді
қайда концертке баратын
администратор дегенім директорыңыз
ы негізі керек сияқты өйткені өзің ілесе алмай қалғаннан кейін бұл заманға сондай бір і ілесетін бір адам керек сияқты кейде
өзі ілесіп жүре берсін деп иә мысалы сізді суретке түсіріп жаңағы инстаграмыңызды кісі жүргізсе
артынан жетектеп жүретін дейді иә
сол адамның артынан ілесіп айтқанын істеп жүретіндей бір бастық керек сияқты кей кейде шынымен де
өйткені өзіңді өзің мысалға әніңді жазып алып мхм мына әнімді жарнамалап берші болмаса мына әнімді радиоға қойшы деп апаруға қысыласың
сондай кездерде шынымен де бір администратор жаңағы бір сол әндерді апарып тұратын
әнді жүктеп тұратын интернетке мхм сондай бір адам керек
наргизді алсаңызшы жарайды

алла бұйыртса жолығып бір қолынан қысып батасын алатын едім шынымен қазақтың мақтан тұтары ғой дейді аман болсын жаке саған да касается рахмет алмас
і саят аға сізді үлгі тұтып ырымдап біреулер сіздің атыңызбен баласының атын қойған кездер болды ма дейді

көп болды ондай
қазір тіпті бір сәби дүниеге келген атын қайрат нұртас деп қоя салыпты кәдімгідей есімі қайрат нұртас
қуандық рахым деп кәдімгідей қоя салған ой сен қойшы ақбибі
қуандық рахымды айтып жіберу керек бұл жерде ұялмайсың ба
күнде айтпаймын ғой жасұлан ағай
әркім өз сүйгенін иә
сізге әзілде үнемі қастандық жасап жүретін досыңыздың ыыы оқиғаларын айтсаңыз дейді
кім ол қандай досыңыз саят аға
кім мағауия деген біреу бар
саят аға миллион бір адам екен ғой шіркін ай өмірдің бар жақсылығын тілеймін сізге дейді рахмет
ы жаке саят аға үш жүз нөмірлік көлігінің жүргізушісіне дұрыстап жүргізсін десінші дейді
нөмірі үш жүз екен іхі соған саят ағам ұрыссыншы дейді көлікті дұрыстап жүргізсін деп айтсыншы дейді
ондай тыңдайтын адам қайда қазір
жалпы біз шынымен де көлікті жүргізгенде мхм ы тәртіпке бағынбаған былай тұрсын
біз біреуді ойламаймыз ғой бірақ сөйтіп отырып кей кейде ыыы шынымды айтсам айтқым келеді де осындай нәрселерді
әкім елді ойламайды деген әңгіме айтуын айтамыз да ыыы бірақ өзіміз алдымызда келе жатқан адамның жағдайын ойламамыз мхм
түн ішінде көше ыыы келе жатсаң трассада дальныйын өшірмейді иә иә
дальныйын өшірмейді сол адамдар үйінде отырып сайрайды ғой әкім елді ойламайды ыыы елбасы халықты ойламайды деп мхм
адам кейде өзім ойлаймын өзімнен алып қарағым келеді кейде мен біреуді ойлап жүрмін бе
сен дальныйыңды өшірмей алдыңда келеатқан адам қарт па көзі көреді ме көрмейді ме ішінде бала бар ма жоқ па
соны ойламай отырған адам әкім елді ойламайды деп айту өзің үшін де күнә емес пе деген кейде бір ой туады
шынымен де бір ой салатын дүние осылар біз мүмкін өзіміз түзелуіміз керек шығар
әркім өзінен бастау керек иә
көшеде бір шаңдатып бір ақсақал басып келе жатыр
тоқтатып алып сұрадым аға сіз осы әкім елді ойламайды жоғары жақтағылар халықты ойламайды деген әңгіме айтасыз ба десем айтамын дейді
елді ойласаңыз артыңызға бір қараңызшы артыңыз не болып жатқанын осы көшеде біреу баласын жетектеп жүр
біреу болмаса бір келініңіз ііі кірін жуып далаға кепсе екен таза кепсе екен деп баласының киімін жайып отыр
сіз елді ойласаңыз осылай жасайсыз ба десем кешірім сұрайды кешір айналайын расымен де біз өзіміз ойламайды екенбіз ғой деп
көлікте жүріп бірімізді біріміз ойламаймыз
сіздің құрметіңізге есімін саят деп қойған жігіттердің барлығы сіз сияқты үлкен азамат болып өсе берсін деген хат келіпті әумин
әдемі айтты керемет дейді мына ағамыздың сөздері керемет екен дейді таңғы шоу саят медеуов ағамыз қонақта
таңғы шоу
тағдырыңды қатыгез де сараң де
сен сүйгенмен ол сүймесе шараң не
махаббат ол қос жүректің әні ғой
өзіне сай дауыс керек дауыс керек әр әнге
махаббат ол қос жүректің әні ғой
өзіне сай дауыс керек дауыс керек әр әнге
сүйіктім ау сәнсіз өмір мәнді ме
мәнсіз адам шырқай алмас әнді де
бәсеңдетпе қарлықтырма дауысыңды
бақытсыз болып қалмау үшін қалмау үшін мәңгіге
бәсеңдетпе ей қарлықтырма дауысыңды
бақытсыз болып қалмау үшін қалмау үшін мәңгіге
сүйіктім ау әнсіз өмір мәнді ме
ән түзелсе түзейміз ғой сәнді де
жұбайлар бар әңгімесі таусылған
ал махаббат таусылмайтын таусылмайтын әңгіме
жұбайлар бар әңгімесі ей таусылған
ал махаббат таусылмайтын таусылмайтын әңгіме
ал махаббат таусылмайтын таусылмайтын әңгіме
таңғы шоу жұлдыз фм де
саят медеуов ағамыз бүгін таңғы шоуда қонақта жалғастырайық
иә енді саят аға сіз і жаңа айтып отырсыз і өзімнің енді біраз әндерім бар соның ішінде өзіме жүрегіме жақыны бар деп ше ііі сол ретінде қандай әнді айта аласыз
және ешқашан айтудан жалықпайтын тыңдаудан жалықпайтын ән бар ма ммм енді ыыы
баламның әрқайсысы орны бар бірақ ертөстігім бір төбе ме еді
сол сияқты ыыы расымен де кейде бір болады әндердің ішінде өзің ойланатын мхм
сол әндердің ішінде осы жаңа әке абызым деген ән маған ұнайды
ол махаббат деген ағамыздың сөзіне жазылған бауыржан есебаевтың әні сөзі әні бір біріне қабысып әдемі келіп тұр
кей кейде сол әнді тыңдағанда ауылдағы әкемді сағынамын
сосын ы қайрат деген ағамыздың ана туралы әні бар ауырмашы ана деп сөзі бар да
сол ән ұнайды сосын әрине енді ол кенен атамыздың бозторғайы
менің осы өнерде елге қадырымды арттырған өнердің иесі деген атқа лайық деген ат алып берген сол кенен атамыздың бозторғай әні
төлқұжатыңыз десек болады қазіргі кезде
иә төлқұжатым сол әнмен ы қазақтың ы өнерсүйер әнсүйер қауымына кененнің әні бозторғай орындайтын қараторғай деген атқа ие болғанмын мхм
ыыы кененнің әні көкшолақ орындайтын қарашолақ неше түрлі аттар болды соның барлығы сол ішіндегі бір атап атап айтар әндердің бірі деп айтсақ болады
кейбіреулер мүмкін қазір есіме де түспейатқан шығар бірақ енді мен жалпы өзімнің творчествома өзімнің көңілім толған адам емеспін
ұнамайды ма сонда жетпейтін нәрсе көп
оны қайдан аласыз не істейсіз енді
әндерім өзіме бүйтіп сұмдық ұнамайды сөзі ұнайды әні ұнайды бірақ орындаулық шеберлігім менің жетпейатқан сияқты көрініп тұрады өзім
бір жағынан жақсы ғой аға ол қарапайымдылықтың белгісі адам өзін өзі сынай алса ол дұрыс деп жатады
енді шіркін мына менің әкем айтпақшы ән орындап отырсаң шіркін мейрамбек әнші ғой дейді әкем
сізге ән айтшы деп айтқызып алып ой шіркін мейрамбек күшті айтады ғой
әнші ғой иә дейді өйткені мен ойлаймын әкемнің өзінің сүйікті әншісі сосын шіркін нұрлан сияқты орындаса әнді дейді
а өнербаев ағамыз иә анашым қартайма
ол кісі енді дауыс деп мен нұрлан ағанікін айтар едім
мен нұрлан еспановты айтып отыр екен
құдай өзі кешірсін құрдасым өкпелемес енді
ал енді осы алдағы уақытта ән мен әнші концертінде қандай ән шырқайсыз жаңа бір туынды болады ма
ән мен әншіге әндерді жібердім енді өздері ішінен таңдайтын шығар қай әнді орындау керек екенін
оны таңдайтын бастығы кім екен сержан молдасынұлы шығар басекең сол кісілер ғой енді
жәке сәкеге менің атымнан дұғай сәлем дейді жақсы асхаттан сәлем
бозторғай әнін сізге арнап шығарған сияқты осы қара бала дара болып орындалып елге танылсын деп дейді рахмет
ііі дұрыс сөйлейтін әншілер келсе бағдарламаға саят мырза сияқты дейді бұрын жақсы сахнаға көп шығушы еді қазір көп көрінбей кетті дейді эльмира
барлық әншілердің қазір бір бір жеке кәсіптері бар бірінің бутигі бірінің салоны бірінің мектебі тағысын тағы
сізде ше жалпы өнерден бөлек қандай ел білмейтін дарыныңыз бар бойыңызда
дарын деп айта алмаймын осы ән айту ғой көлікті мүмкін жақсы жүргізетін шығармын дарыным сол шығар
а айтпақшы сіз деген анау жиналып тұрады ғой әрбір көлік клубтар ше а сондайға бармайсыз ба
жоқ ондайға бармаймын
саят аға сізге дуэтке ұсыныс түсті және ол бақай тобынан стиль сол жігіттердікіндей және ол жерде билеу керексіз
анау опмай опмай мынау саят қайтеді деп айтылатын табысы мықты болып тұр келісесіз бе дейді
бір тойдан бір он мың доллар алайын деп тұрсыз ғой
жоқ мәселе мейлі ғой енді бірақ ол жігіттердікі де дұрыс шығар өздерінің ойынша
мхм әркімнің өзінің ойы бар әркімнің өзінің айтары бар мүмкін сол арқылы бір бірдеңе айтқысы келген шығар мхм
бірақ маған өтпеді деп айтқым келді
атың өшкір кредит ше екеуі де өтпеді
кредит жоқ болғаннан кейін өтпеген шығар жоқ мәселе кредит бар жоқта емес проблеманы олай айтпайды
мхм енді ойым өзім білмеймін мхм
саят медеуов мейрамбек беспаев саке майғазиев ақбота керімбековалар мінекей жақсы әншілер дейді
ассалаумағалейкум қазақ елі уағалейкумассалам саят медеуов ағамыз таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
балалық шағыңның бал күйін шерткен жер
бауырлар ауылды ұмытып кетпеңдер
сол жерде әкеңмен анашың төккен тер
сол термен көктемде құлпырған көк белдер
бәріңде туған ауыл бар
ауылда жайсаң қауым бар
өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен
ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар
сарпылып сабырың таусылып төзім де
қаланың шуынан шаршаған кезіңде
ауылға жол тартсаң нұр ойнап көзіңде
бөленіп кетесің ерекше сезімге
бәріңде туған ауыл бар
ауылда жайсаң қауым бар
өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен
ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар
ауылда атаң бар ауызы дуалы
әжең бар күн сынды мейірім шуағы
әкең мен анаң бар жаныңның шырағы
келер деп жол жаққа елеңдеп тұрады
бәріңде туған ауыл бар
ауылда жайсаң қауым бар
өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен
ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар
өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен
ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар
бір мезгіл елге барыңдар
бір мезгіл елге барыңдар
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
саят медеуов аға сізге рахмет біз сізбен мақтанамыз еліміз аман жұртымыз тыныш болсын анау жаман мынау жаман дей бермей жұмыс істейік
сіздермен әр минутымыз көңілді өтті рахмет жұлдыз фм дейді
жаңа ораза жайында айтып қалдыңыз
мхм баяғыда біреу ораза ұстапты
енді қарыз болып қалған ғой іхі сөйтіп келесі жылы ораза жақындағанда айтыпты әй осы оразаның қарызымды қайтару керек еді деп
сөйтсе жаңа анау айтады дейді ойпырм ай сен құдайдың алдындағы қарызыңды бір жыл ұстайсың адамдарға мүлдем қайтармайтын шығарсың
бізде наргиз де ораза ұстаған ы екі ай қарызы қалды енді а
екі ай қарыз болып қалған ғой ассалаумағалейкум қайырлы күн жұлдыз фм ұжымы керемет сұхбат болып жатыр бітпесе екен мына сұхбат дейді бүгінгі күнге сәттілік сіздерге дейді
рахмет жақсы саят аға кіммен кешкі ас ішкіңіз келеді
жоқ ол деген мысалы кез келген адам болуы мүмкін
жаңағы әйел еркек емес бөлінбейді жақсы адамдармен
сіз көп адамдармен ішкіңіз келеді
жақсы адаммен отырып әңгімелесіп отырып ас ішкен керемет қой мысалға бекжан ағамен отырсам бір әдемі бір рухани бір азық аламын мхм
кейде мысалы досымжандармен мейрамбектермен тоқтарлармен отырып бір ақылдасып отырып осы әріптестермен шай ішкен оның өзінің бір бақыты бар өзі
бір өткенді еске алып мысалға тоқтар мен мейрамбек үшеуіміз тоқсан үшінші жылдан бері араласамыз мхм
сол кездегі қызықтарымды айтым отырып өткен күннің оралмасқа кеткенін айтып отырып бір шай ішіп кешкі ас ішсең ол да бір рахат мхм
қара жігіт деп қыздар көп ғашық болушы еді бұрын дейді
кім ол біліп қойған эльмира
бұл кісіге жай ғана ғашық болу аз болады
қайда сәке нөл бір нөмірі бар дейді
нөл бір болған жоқ ау деймін нөмірі болған
болды ма болды бірақ нөл бір болған жоқпын мен нөл бір деген нөмір маған келмейтін сияқты
неге нөл бірлері көп қой
нөл бірді мейрамбек тақсын десеңші иә
ыыы мақпал апаймен шай ішіп қайтсаңызшы дейді мхм
ассалаумағалейкум саят аға дейді қазіргі ыыы әншілер туралы жаңа әндер туралы айтып отырсыз ғой дейді
әншілерден қазіргі әншілерден кімді атап өтетін едіңіз дейді жастардың ішінен
жоқ ііі мен жігіттердің әншілігіне дауым жоқ
мысалға азия тобындағы іншектердің әншілігіне мхм дауыстарына ешқандай әндері бар ғой жаным
бірақ кей кейде мен ойлаймын осы біз сол ы жақсы әндерін біз тыңдамағаннан кейін мүмкін сондай әндер айту арқылы өзін танытып алғаны да мүмкін дұрыс шығар өздеріне
бірақ менің көзқарасыммен оған бармай ақ қойған дұрыс еді деген ой тұрады
ал жалпы әнші ретінде біздің қазіргі і анау тегін адам тазаламайды демекші біздің әншілеріміз көп
барлығы әдемі айтады дауыстары адам сүйсінетін дауыстар жақсы жақсы әндер айтып жатыр
ол анау әнші мынау әнші деп айта алмаймын мысалға мәди деген іншек бар анау
жақсы әнші маған өзіме ұнайды
туысқандарды айтатын дәуренұлы ма иә
дауысы ұнайды аха ал саят аға енді қазір елімізде ы болып жатқан жаңағы жобалар бар ғой ән байқаулар неше түрлі жобалар
соларға өзіңіздің көзқарасыңыз қандай өйткені біреуінен
жақында бір байқау қазір енді айта кетейік иә сол туралы
бір баладан үш жүз елу мың теңгеден жинайды екен сондай да байқаулар бар екен естімеппін
ол кішкентай балаларға қатысты иә
ағамызды қайдан көрдім дейсің наргиз
жоқ бір байқаудан көрдім сіз әділқазыда отырдыңыз қазылықта кәдімгідей
енді жаңа осы айтып жатырмын ғой бәрін құртатын бізде таныс тамыр мхм
таныс тамыр келеді де талғамның тасталқанын шығарып басқа арнаға бұрып таланттарды жерге тығамыз
сол мен ойлаймын осы таныс тамыр деген нәрсені біздің қазақ сәл азайту керек сияқты шын талантқа жол беретін уақытымыз келді
бірақ біз соған әлде де болса қазаққылыққа салынатын сияқтымыз көп жерлерде
әншілер көбісі сізге жететін әнші аз дейді түһ
жастармен көп дуэт жазу керек жастарды тәрбиелеу керек сөйтіп дейді
ы аға егер өзіңізге машинаның атын қою керек болса машинаның атын қалай қояр едіңіз дейді қияли бір сұрақ болсыншы дейді ал
өзімнің айдап жүрген жүргізіп жүрген көлігімнің атын ба
сіз қандай бір көлік ойлап таптыңыз мысалға атын қалай қояр
дизайн моделі бәрі өзіңіздікі шіркін соны ойламаппын
болашақта еске мына бір әдемі ой екен соған бір ат табылу керек
айттыңыз ғой аға қазақи бір атпен бір көліке ат қою керек
біздің қазақстаннан шіркін сондай бір көлік шықса қазақи бір әдемі ат қойса мхм
барша адамдарға кішкене не көмегім тигізетін бір іспен айналысқым келеді деп мүмкін осы істі кейін жаңағыдай қолға алатын шығарсыз аға
ой көлік шығаратын мүмкіндік келсе ой қолдау жағынан болсын
соған жетейікші саят аға біз сізді қатты жақсы көреміз дейді саят медеуов ағамыз таңғы шоуда қонақта ііі жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз фм
өзіңді аңсап өтеді көктем өтер күз
аңсаумен өткен өмірге мынау не етерміз
көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір бірін
көк аспандағы ай менен күндей екенбіз
жаным ау менің жағаға таққан тұмарсың
жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
көркемім сені көрсем де жақсы өзгеден
қиналдым соны айта алмай саған сөзбенен
сен туған ауыл ел жұртың неткен бақытты
өзіңді күнде жүретін көріп көзбенен
жаным ау менің жағама таққан тұмарсың
жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
жаным ау менің жағама таққан тұмарсың
жалғанда жалғыз жабығып жүрген шығарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
ұнарсың талай бір көрген жанға ұнарсың
өмірде бірақ өзіме ғана сыңарсың
жұлдыз фм де таңғы шоу
ассалаумағалейкум саят аға тараздан сәлем дейді сізге
саят ағамыз ашуланады ма екен өзі ұрысатын адамдарға ұқсамайды дейді жоқ ашуланамын ғой қатты ашуланамын
не істейсіз ашуланғанда ашуды қалай басасыз иә
осы соңғы сөзге келіп қалған оқиғаңызды айтып берсеңіз кіммен қалай не болды
бірақ енді ыыы мына ел танығанның жақсы жері де бар і жаман жері де бар
кей кейде болады бір көлікте келе жатсаң өзімен өзі біреулер жаңағы дікең дікеңдеп қысады мхм
кейбіреуі танып тұрып әдейі істейді кейбіреуі танымағансып сондай кездерде ерегісіп бір жұдырықтаса кетуге болмайды білесіз
сондай кезде сабырлы болсаң да болмасаң да сабыр сақтауға тура келеді мхм
сондай бір емес бірнеше рет болды
а ол адамның алдында сен бір қорқақ адамның рөлін ойнаған боласың қорқақ адам болып кетесің
өйткені ол саған дөрекі сөздер айтып тұрады
кәдімгі бір ұрып талдырғың келеді бірақ
сабыр сақтап і сол жерде өзіңді өзің бауырым айтып етпеші ренжімеші деп кешірім сұрауға тура келетін кездер болады
өйткені елдің алдында ондай ыыы әбестікке теріс пиғылға барғың келмейді әрине
ол адамнан і өзіңнің і еркек намысыңның алдында таяқ жегенің былай тұрсын халықтан таяқ жеп қалмау үшін
артыңа сөз келмесін деген ниетпен сол жерде өзіңді өзің басуға тура келетін кездер көп болады
і саят ағамыз кәдімгі мінезі қазақтың жігітіне сай өте салмақты орынды сөйлеу мәнері өзіне жарасып тұр дейді
саят аға бір жақын досыңыздың әзілі өтпей қалған кезі өтірік күле салған кезіңіз болды ма дейді көп болды
мхм саят медеуов ағамыз бүгін бізде таңғы шоуда қонақта болды
жаңағы ән мен әншіге гүлшатқа беретін болдық жаңағы қазақи көлік шықса атын қалай қояр едің
мхм ыыы ал мына екі билетті кімге береміз ойда жүреді
тағы қандай сұрақ ұнады сіздер айтсаңыздаршы
ммм кімге берсек екен бұны
маған жаңағы кешкі асты кіммен ішкіңіз келеді деген сұрақ ұнады деп өзім алып алғым келеді жақсы онда
келесі жолы бұйырса төрт билет қылып
ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали қонақта болған өте қарапайым керемет әнші саят медеуов ағамыз
еліміз аман жұртымыз тыныш болсын сау болыңыздар жақсылықта жолығайық
жұлдыз фм де таңғы шоу
бар әлем ғашық сезімге боянғанда
таппайды тағат жүрегім аялдауға
өмірім айналғандай болып тәтті түске
япыр ау не істер екенмін оянғанда
түсінемін өрттей лаулаған сезіміңді
ертеңгі күнді ойлаудың өзі мұңды
еріксіз мөлдір көзіме жас келеді көзіңмен көрсем